ଟୋମାଟୋ ସର୍ସ କିତ୍ତେ ଦିନା ରଖୀ ପାରୀବା, ଜେ ପରେ ଖାଈବା କୋ ବିପଦକର ହୋଈ ଥାଈ। ଉଖୋଲା କେନ ବାରାରୂ ଅଠର ମାସା ଅବଧୀ ଚୁଖା ଓ ଥୋନଗାସ ତାନରେ ସୁରଖୀତା ହୋତେ। ଖୋଲୀବା ପରେ ଇହା କୂ ଫୀଜର ରେ ରଖୀବା ଆଵସ୍ଯକ ଇବଂ ରୂ ଦିନା ମଧ୍ଯରେ ବେଵହାର କରୀବା ଉଚୀତ।